Noi na kiti xatanga ini ki ti kutoni gainiga ngu tina chi na kain kiviti tá a luego luego ni kixati, na kain na konruti ta luego luego ni xaonruti, anrana nrana koin tá, kuadanrokoti yu chi chikoti yú tadanajan taton na retiyu tá xajan noi a noi ta kitijan ta kutoniga initi, dainka dainka iti kiti.